الصراحة الأمرين صعبين وصعب الإختيار بينهم، بس أعتقد أن حضور <hesitation> عدم حضور جنازتى يكون أسوء، في حفل زفاف يكون الفرح والإحتفال موجود يمكن بتجبل جلة الحظور، لكن بالجنازة يعنى <hesitation> فقدان أحبائى بيكون <hesitation> شعور بالوحدة أو الخلان ، <hesitation> وصح بإختصار كليهما صعب <hesitation> لكن الجنازة تمثل نهاية الرحلة، وجود الأحبة مهم.